هوايتي المفضلة هي قراءة الكتب اللي بتتكلم عن التنمية الذاتية والفلسفة، أستمتع بالقراءة لإنها تعطيك فرصة للتفكير والنمو الشخصي وكتب الخيال العلمي عندي توسع خيالك وتعيشك في عالم ثاني.